Bɛkasɛ hand drier a, ɛyɛ drier a, drier a ɛyɛ machine bi a hair drier a yɛde dey tire, na sei ne ɛyɛ adwuma, wokɔ salmon ne wokɔ hohoro wo ti mu na bɛhyehyɛ wie a, ayɛ ne ho afidie bi a, ɛwɔ nan gyina aseɛ adeɛ feaa bi hyɛ mu na ayi kukuruwaa bi bɔ so, nti saa ayi kurukuruwa no waayɛ no sɛ ayi, te sɛ kyɛnsee anaa bowl, nti bɛwɔ baabi a bɛpagya ne wo de wo to no aawura mu, na waaka anim no aato hɔ, na waa plug light no na waasɔ. Ɔnya sɔ pɛ, na ɛɛbɔ mframa <noise> ɛbɔ mframa fa wo ti no ho saa, ɛsane sɛ aayɛ sɛ bowl no nti ɛbɔ mframa no kukuruwaa nam bowl no mu saa nti wo tirinwii no nso hyɛ mu no, mframa no no ɛsiane sɛ mframa no ano yɛ hye no nti, ɛtumi dey wo yi no. Nti yɛkasɛ hand drier a, ɛyɛ sɛ hair drier a, sei ne hair drier yɛ adwuma <hesitation> ɛyɛ ayi bi a ɛbɔ mframa ɛfa wo ti no ho, ayɛ te sɛ kyɛnsee nti bɛde wo ti no wura mu a na baasɔ na mframa no nam wo tiri mu saaa wobɛhu sɛ wo tirinwii no aaho.